في ظهيرة يوم مشمس <hesitation> بدأت- بدأت لعبة طفل صغير إنها تتكلم، كانت اللعبة جديمة مرة، فجأة اللعبة جالت للطفل إنها كانت تنتظره عشان تفتح له أسرار ماضي عائلته، الطفل ما كان يصدق بس بدا يكتشف أشيا يديدة.